Telo eo ñy isany imaily alefako isaky heriñandro: -ñy raiky avao ñy mailiko manoka, fe arakaraky falakiny ñ'asa ataoko no hamarony ñ'asa ampanavy ahy avao ñy mampalaky azy aminy ñy fandefasako azy.